سب کتے فرنڈلی نہیں ہوتے۔ کوئی بریڈز فرنڈلی رہتے اور کوئی سیریس رہتے۔ جیسے فرنڈلی میں بولتے اپنے لیبراڈور آتا، گولڈن ریٹریور آتا، بیگل آتا اور باکسر آتا۔ یہ لوگا ہر کسی کو جا کے لانا کرتے، پیار کرتے۔ پھر کچھ بریڈز تھوڑے ریزرو ہوتے جیسے ڈوبرمین ہے، روٹ ویلر ہے اور اکیتا ہے۔ یہ لوگ صرف اپنے مالک کے پاس جاتے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹیچ رہتے۔ اور تھوڑے خطرناک بریڈز آتی، وہ لوگا کیا ہے پروپرلی انڈیپنڈنٹ رہتے۔ جیسے ہسکی رہنے دو، یا نہیں تو مالینویز رہنے دو۔ یہ والی کتے کیا ہے انسان کے پاس میں تا فرنڈلی بیہیو نہیں کرتے، آخری کیراک رہتے ہمیشہ۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کتنوں کا جو نیچر ہے وہ صرف بریڈ پر ڈیپنڈ نہیں کرتا، ان لوگ کی ٹریننگ پر بھی ڈیپنڈ کرتا۔ آپ ان لوگوں کو جیسا ٹرین کریں، ان لوگا اس کے حساب سے اپنا <hesitation> جو کیا بولتے فرنڈلی نیچر بتانے کا ہے یا نہیں تو اینگری والا نیچر بتانے کا ہے وہ بتاتے۔ ان لوگوں کے ٹریننگ کے اوپر رہتا ہر چیز۔